सौ, दो सौ, तीन सौ, चार सौ, पाँच सौ, छः सौ, सात सौ, आठ सौ, नौ सौ, एक हजार। ग्यारह सौ, बारह सौ, तेरह सौ, चौदह सौ, पंद्रह सौ, सोलह सौ, सत्रह सौ, अठारह सौ, उन्नीस सौ, दो हजार। इक्कीस सौ, बाइस सौ, तेईस सौ, चौबीस सौ, पच्चीस सौ, छब्बीस सौ, सत्ताईस सौ, अट्ठाईस सौ, उन्तीस सौ, तीन हजार आदि।